මම නිවාඩුවක් සඳහා <hesitation> නිවසින් බැහැරව සිටින වෙලාවක <hesitation> මගේ අසල්වාසියෙක්ට කියන්න ඕන් නම් <hesitation> මගේ පැළ වලට වතුර දාන්න කියලා <hesitation> මම ඒ අයට කියන දේ තමයි මම <hesitation> සති කීපයකට නිවසින් එළියට යනවා <hesitation> අපේ නිවාඩුව ගත කරන්න. ඒ නිසා <hesitation> ඔබට පුළුවන් වෙලාවට <hesitation> විශේෂෙන්ම හවස වරුවක වගේ <hesitation> අපේ නිවසේ පැළ ටිකට වතුර දාන්න පුලුවන්ද කියලා. මොකද <hesitation> මම ඔවුන්ට <hesitation> විස්තර කරනවා <hesitation> මම හැමදාම හවසට <hesitation> පැළ වලට වතුර දාන නිසා <hesitation> සති කිහිපයක් ඒක මඟ ඇරුණොත් <hesitation> පැළ ටික මැරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා <hesitation> ඔබ මට මේක කරලා දුන්නොත් <hesitation> ඒක ලොකූ උදව්වක් කියලා. ඒ වගේම මම ඔවුන්ට කියනවා <hesitation> ඒ නිසා <hesitation> මම අපේ ගේට්ටුව <hesitation> ලොක් කරන්නෙ නැතුව යන්නම් <hesitation> ඔබට පුළුවන් නම් <hesitation> හවස වරුවට ඇවිල්ලා <hesitation> මේ පැළ වලට වතුර ටික දාල දෙන්න කියලා. මං ඒ වගේම ඔවුන්ට විස්තර කරනවා <hesitation> පහුගිය නිවාඩුවට මම <hesitation> කාටවත් කරදර කරන්න බැරි නිසා <hesitation> ඒ ගැන නොකියා ගියා.නමුත් මම එද්දී පැළ ටික ඔක්කොම මැරිලා තිබ්බ කියලා.